<hesitation> <noise> Fa tao maromaro moa gn nisian tatara raiky toy fa <noise> i Indonezie moa k da tena nisy tondra-drano tao da nanimba azy. Simba gny foto-drafitr'asa da sady namono gn'Indonezianina maro be tondra-drano zay. <noise>